عرفت إنك تخافي تركبي طيارة. ترى عادي في كثير ناس زيك تخاف من هالأمور، بس الطيارة ترى تكون آمنة، والطيارين يكونون متدربين على أي شيء أو أي حدث طارئ لا قدر الله، ممكن يصير كمان مثلا ممكن تجربي إنك تأكلوا لبان أو التنفس العميق، أو تسمعي أشياء تهديكي وقت الرحلة وتخفف توترك أو أي وسيلة ثانيه تريحك، بس يعنى لا تفكري في الموضوع كثير لإنه ما يستاهل هي أول مرة وبتتعودي خلاص.